Aia iaho mandiniky hoe sy tafiditra agnatinignao gn'akoho satria avy ame fomba fizakagny igny hoe akoho amam-borogny zany hoe da sy tafiditra agnatinignao izy zany, zay gn'eritreretiko a ba ra.